Jue ëch du nënëm madyë da jedun este yë dun jue mëk maja myopë, yë t'sëp yë je du ujt's, kap je dun ti myëdë, yë koxmëdukë. este yë podetyë kanë o pë kaj yë jue a'ax nyënembyë yë quet'sëbyë madyu ja ma yë ko'o dun oy ka'ay mukëp jue da yu du mëd yë t'se'ey kanë o yë wajpak kanë.